<hesitation> Ameriken en jooni. Eɓe njogii wiison, eɓe njatorii aduna oo fuu kamɓe ɓuri, aduna oo fuu du ana hasindinii e maɓɓe. Eɓe njiɗi leydi maɓɓe du. <hesitation> banngal maɓɓe kamɓe ka, ayo nonni woni no ɓe njiirata kulle ɗe, e no ɓe nangiri ɗun. Amiriken en ka.